ཐ་ང་ལོ་ཁེམ་ན་དེ་ཏི་ཡ་ན་ང་ཀི་འཇུ་ཆ་སྐ་སྐྱབ་ཏི་དེ་ཨི་སེམས་དི་ལྷད་པོ་ཐ་མེས་ན་ང་པན་ཁ་གཡོམ་ན་གཡུ་ཏི་གཡེ་རྔ་རི་འཇུ་ལེགཀི་ལོབ་སེམས་དི་ལས་ཕི་ཐྲྭ་ཐ་ན་ང་དེ་ཤུ་ཤི་ན་ང་གེ་ལེན་དི་ང་ཁེམ་ན་དེ་ཏི་ཀི་ང་ཡོ་སྐྱབ་ཏི་གི་རྔ་རི་འཇུ་ལེོ་ལེགཀི་ལོ་བེ་སེས་ཤིཤས་ན། ཁན་བྱ་སེ་ན་ཐ་ཏག་ཐེ་ན་ཏ་ན་ཐ་ཏོ་ཕོ་ཆོ་དེ་ཆུ་ཀེ་པོ་ཆི་པན་ཁ་གཡོམ་ན་གཡུ་ཏི་འཇུ་འཇུ་ཧེ་པོ་ཐོ་ཆུ་ཐེ་ས་ང་ཆ་གི་གཡོམ་ན་ཆི། ཀོ་མེད་པ་ང་ཆགི་རང་རང་བསོ་སི་ཁེམ་ན་དེ་ཏི་རང་གི་འཇུ་དི་ཇོ་སུ་ཤས་ན་ཨོ་དི་ལོ་ང་ཆི་གི་རུ་ཏི་ནེ་ཆི་ཇི་ཏི་ཨ་ཏ་མེཆ་ རུ་ཏི་ནེ་ དེ་ལོ་ཏ་ཏི་ང་ཆགི་འཇུ་དེ་ལེོ་ལེགཀི་འཇཾ་གཀེབ་སུ་ཤས་ན།